نقوم بقياس الورق قبل ما نغلف الهدية <hesitation> نقيس الطول والارتفاع و أو مثلاً لو كان <hesitation> رح نغلف بقماش نسوي تجربة مبدأية على حجم هذا القماش وبعدها نقص على يكون شي مناسب لهاي الهدية <hesitation> ثالث شي نربطها بالريبان الملون الجميل.